Wajib naŋge ɗe ɓaren si kar sili si kara taa risi ŋgara e aren de nahen. Dra he fon de menta nde. Esidi erata ɓerof, puna ɓe si, ɓe si kar mo tonen kə ba on. Gəra e bo nde universite inte wajib o̰ him dana rag bahonen, reg bo ta ne hen, ɗe to honan. Daw nene regba te baroto o wan, nap kene ɗeg ba te baroto wu lo̰. Undan ndege de ɓaw nɛʃ dege de. Yani ŋgera nam an e si kar si e si karo. Ro fo nam- nam Ri sene ʃene labib kibi gəra tar, aʃan te, gəray tara nen tindi fu se de. Nde nab de, daɾen. Sawa an ka nab nen, ŋgal dow lo ŋgal ida ran daw loti. Aw nab nen ŋgal, lab ta ne ti, aw nab nen ŋgal. Gərra nde te ndenaŋ ka ʃing ti, aw na benen yane kul nab. Nab kol marə waid, ɗenen ne nde ndeɓa nam riso, wod ɓar si kar moto inen lazim. Kəɓa gəray ɗa. Ɓa gəra ɗane ndə ɓe nde to tobe universite nen. Ɓa gəra yay, ɓa gəra ha. Waa ko, risem tra yḛ. Hok ɓa, haded ke koɲi kə neg. Dekil, sawa aŋkan neg. Mudaris aw, de tri nde naŋ ka ʃɛn e aw dok dor lə tɔs ibere, aw. In ʃala keneg baru nen Mu ha mi de tri, ŋga jusi titi aw keneg de baro. Yanin kulu na be ku marwayd Ne mbedi de kilne nderay nag ɗar ɓo, ri sine se moŋ-moŋ baka bak mene o kalas tara gada. La lazim tama gəray ɗan ɓa universite. Aʃan ragu baru ne tene endi, ne hen mustak kwala daw len. Ebgu tene hen de nab ge ne tene hen, nabgen de moto so di gal helen ter ha gutɔ heɲ. Ha tan, de nam an ɓar si kar sili si kara ta nen. Lazim ge ʃakal ko poyin te gəra hee te boko sad a ni ke tar bokos an. Lazim kib bak te ka ib te kalka yani kenek de nde ke nde aw ka lamp ga kolo, gete ge ɗar ɓo. Ma risi gəra eme ne ʃe dala. Kalas yane ke ndar god men tila, ela ne gəra yan. Tarə nen of gar kolo ofo yani, ofo nen. Dḛ ke bi- bi ke tari yo, yani mboko sad oko den te ɓa ɗana oko kolḛn kul marwaid mi hay su. Bokɔ ʃine min haysu tapa su ʃinde barut ndele min haysu ko hine zaata ke te nazam okuwo jine aʃan te jak. Tiŋ te net, mustad balan daw lene. Daw le niyene in of dege te bawni oro ni lakin in ninde. Gəra ha nam ɓi taraten, baru in mbəde te ɔr hɔkɔ. Gutan tege dege as neh njam ge ne, de jam ge ne te ɓawɔl. Lakin toro in naŋ kaʃiŋ gəra hana risim taten, tor uno gure, in gəra bini ɓo ɗaro mod nan ɓo in onen, kalas of hi da. Gəra i ne kalko o baru keneg ne na ɓi nde nabdi zaata nabdi darit. Kalbi nab ne walak fi mbiʃo barbo, wala ɓi tele, wala ɓi, ɓi, ɗa ɓi, neg de, de soho ɓey ɗaɗlaw ŋga suga ti lala gəra ndi nde gəra hanen. Ani barek te ko inte bak de inse naje, sowakan ha duniti, aw gad akat. Ter te go tene in sa naje o gəra ḭ zaata ta fa degen, tana fa de yeyḛ oto ot, usuŋi zaata to odreg min A har yaŋ dede de yeŋ zata ke, te ɔrɔk min do henti. Tenek de maʃala de hani, oho gurs nasa. Na tihondo uɲe kulu ma, na fe ɗaɗanen i ba̰ ke təb un. laki dedi raŋ na ne bo oba hane. Ala so geri ra po hine kalas ti yane ɓun. En ɗar to telge ɗar to, ɗar te nek, nek ɗi. Nek ɗab de hoho ɓeyɗi ɗa o fogari ɗa o baden ko hinen. Ɓari deg dub dur wun tə be kalas, ayi ɗe ɔrɔ man inde kem si ere indekem si aʃan kam. Me gaw, maw wal go ne aw fine ha hinen ta ba na o haya ti zad haya ti ned. Yane haya ḭ zat ke haya dani. Lana koyin zata ke, ɗe na wɔŋ na zaŋgo goyiŋ da, wɔŋ tar garida. Tan gəra nen wun jiten. Ndekin nam alam e, e si kar moto. Tar bak ne ʃenen dazib ke nɔm, nɔm ŋgardədi tu yḭ jabaꞌa. O ke tarde yḭ ʃala, kɔrɔg o.